жұлдыз эф эм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
біз сияқты жаңадан қосылған тыңдармандар болса ассалаумағалейкум қайырлы таң дейміз
аллаға шүкір тағы бір таңымыз атты жұлдыз эф эм радиосының әуе толқынында
және де инстаграмда жас төмен ш қали парақшасында ств арнасында тікелей эфирдеміз
ақбиби камидолла қазақтың қарапайым жігітімен жасұлан кали
және бүгінгі қонағымыз көптен күткен қонақ
әдетте біз ііі көлікті көреміз
аха мә қандай күшті дейміз қайдан шығып жатыр кім шығарып жатыр дейміз
ы немесе бір жақсы ыыы мәдениетті ы тәрбиелі адамды көреміз да мхм мына адамның ата анасы қандай керемет дейміз ия ия
не айтып кеттім мен
оны түсінесіздер сәлден кейін
бүгін бізде қонақта әнші композитор көптеген хит әндердің авторы әлжан нұрлыбекұлы

әлжан жалғыз келген жоқ әлжанның жанында директоры бар
өзіңізді таныстыра кетсеңіз ааа менің есімім әлжан нұрлыбек
және менің а әлжан деген сіз ба
менің қасымда өзімнің бауырым досым ассалаумағалейкум баршаларыңызға уағалейкумассалам серғазы деген
серғазы мейрамбек аға сияқты амандасады екен гитарист
өте мықты музыкант аранжировщик
ммм талай әндердің ііі аранжировкілерін жаңағы жазған талай хиттардың ммм жаңағы халыққа жетуіне өзінің үлесін қосқан жігіт деп айтса болады
бүгін бір сандықтың бетін ашқандай болып отырмыз ия қандай керемет
сонымен қош келдіңіздер тағы да
енді ііі ақбибі ау бүгін не болатынын айттың ғой қандай билеттер ойнататынын бәрін айттың ғой иә бәрін айттым аха
одан кейін әлем барысына әлем барысына
әлем барысына қанша билет әлем барысына алты билет ұтқан адамға төрт билет ұтылған адамға екі бірақ рет ойнатамыз ба жоқ екі рет

і және бүгін ііі осы қонақтарымыздың орындауында жанды дауыста әндер тыңдаймыз мхм
енді әлжанмен де серғазымен де жақынырық таныса отырайық қай жердің тумасыздар
мен шымкент қаласынан ііі байбек ыыы ауданынан ыыы ыыы шаян ауылында дүниеге келгем
алғабас деген ы ауыл бар кішкентай сол жерде өсіп ыыы өнгем
алты жасымнан бастап ы шымкент қаласында ыыы оқып сол жақтың ыыы жаңағы түлегімін мхм мектептің
кешіріңіз қай жылғысыз қай жылы дүниеге келіп едіңіз демеймін бірден айта салыңыздаршы деп па қай жылғысың
мен тоқсаныншы жылғымын мхм ал серғазы
қауыммен өзімді таныстыра кетсем мен шымкент қаласы ы қазығұрт ауданынан боламын
мен тоқсан төртінші жылы туылдым
кішкентайымнан осы өнерге ііі баулып
ііі әке шешем осы өнерге баулып кішкентайымнан ыыы осы ыыы өнер жолын қудым
кішкентайыңнан айтты ғой саған әлжанның жанында жүресің
сосын ыыы шымкент қаласында саз колледжінде гитара мамандығында бітіргем
ммм қазір ыыы алматы қаласында студияда көптеген ііі әндерге аранжировка жазудамын
алдағы уақытта білеміз әлжан қандай әндер жазып жатыр серғазы ше қандай әндерге өңдеу өңдеу жасап жатыр
сонымен қонақтарымызға тағы да қош келдіңіздер дейік жол үстінде келе жатқан ағайындардың барлығына ақ жол таңғы шоу жалғастырамыз
таңғы шоу
жұлдыз эф эм
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
таңғы шоу бүгін бізде қонақта әнші композитор көптеген хит әндердің авторы серғазы және гитарист әлжан нұрлыбекұлы
ыыы енді музыкалық аспаптарға ыыы серғазы гитара ұстап отқанға қарағанда әлжан өзіңіз жоқтаусыз ба
жоқ неге мен де ойнаймын бірақ ыыы серғазы мені де шығаршы дегенге алып келдіңіз ба
жоқ әр аспаптың негізі әр адам өзінің
ау не дейсіз

ия жарайды серғазы сіздікі дұрыс
сіздікі дұрыс ия ыыы не істейміз
не істейміз болғанда енді бірінші сұрақ қойып алайық одан кейін кейін ән тыңдасақ ия
біз серғазыны не істейміз енді а серғазы енді гитарасын ұстап отыра берсін шығып кетсін ба ағайын
а айтпақшы екеуі де бойдақ екен
ия бойдақпыз
шынымен бойдақсыздар ма әлде өтірік па де
серғазы енді сенің бойдақ екенің көрініп тұр
себебі енді артық салмақ жоқ қарын жоқ деген сияқты
әлжанда кішкене бар сияқты қарын ия спортпен шұғылданатын шығар может мүмкін бойдақсың деді ғой маған
кім айтты әйелің ба
үйдегілердің бәрі айтыватыр бойдақсың сен
ия ы шабытты сатып жатырмын тастақ базарда біреуін алсаң екіншісі акциямен үшеуі тегін дейді ойбай ай ойбай
өміріңіздегі ең ұмытылмас оқиға дейді ойбай ай ойбай қойыңдаршы енді
ассалаумағалейкум бауырлар менде сұрақ кез келген адаммен ән айта ала ма егер дайындалса дейді ал
әлжан сіз не дейсіз
кез келген адам ән айта алмайды
ыыы өзі құдайдан беретін бір ыыы дауыс болады ғой
кішкентай да бір дауыс болатын болса сол дауысты дайындалып ыыы жаңағы арнайы орындарға барып дауысын дамытуға болады
бірақ енді ол керемет деңгейге шықпаса да ыыы өзінің жаңағы достарының арасында үйінде айтып жүруіне болады

караокеде демекші ғазиз есіме түсіп кетті ғой
не болды сен де танисың ба ғазизды

ыыы серғазыға сұрақ
серғазы мырза ыыы мынау ыыы саз колледжінде оқыдым дедіңіз ия
бізге сол жақтан есіме қазір нақты түспей тұр кім екенін бір жігіт келді
ііі ол жақта ммм ұстаздар мықты ау деймін
ия ия осы саз колледжінде ііі білімді жақсы береді
сол жерде мен біраз ыыы музыкалық ы сауатым ашылды сол жерде
гармония жаңағы сольфеджио аккордтар деген сияқты соларды көбірек меңгеріп шықтым
қандай аспап әлжан әлжан енді қара композитор аха ыыы сөзін де жазасың ия әлжан
енді өзі сахнаға шығуды жөн көрді
мхм әнші ретінде енді ол отырып үйде не істесем екен ән айтып сахнаға шықпасам ааа деген жоқ
енді жаныңда жүрген адамдар иә
түрің бар деп айтты бірақ енді көбінде нұрболаттан нұрболат абдуллиннен басқалардың бәрі айтқан шығар саған түрін бар ғой шықсайшы
ия ия нұрболаттан басқасының бәрі айтты нұрболат көре алмайды ол бірақ нұрболат екеуі дуэт жазды ғой
аха сондай енді әндерінің авторы болғаннан кейін жазып шыққан шығар
мен ііі сұрайын девотқаным әлжан ііі бүгін әлжанның орындауында әндер тыңдаймыз ғой әрине
серғазыдан сұрағым келіп отыр тек қана гитара тартып жүре бересіз бе әлде сіз де ән айтасыз ба иә
ия ия менде ән ән айтам мхм рахмет
әлжан өмірде керемет адам болу үшін қандай қасиеттер ііі болу керек адам бойында не істеу керек қалай ойлайсыз дейді назым
жақсы сұрақ екен мынау
керемет адам болу үшін жақсы адам болу керек қой
жақсылықты көп істесең сол кезде жаңағы жамандықты аз істесең түріңнің жаңағы келбетіңнен нұр шашып тұрады дейді ғой мхм
сол себепті ыыы кез келген адам көп жақсылық істейтін болса ыыы ол кезде жаңағы ы жамандықтан аулақ болады
және де оған ыыы жамандық жасайтын адамдар да аз болады деп ойлаймын мен енді
мхм ия да ыыы жақсылық демекші жаңағы жақсылық көп жасау жасау керек
і бүгін ііі жүрген жерінде жақсылық жасап жүретін і жанай асылхан деген менің интернатта бір нанды бөлісіп жеген бір нанды бөлісіп жеген деп өтірік айтыппын ғой бәріміздің нанымызды тартып алатын ол жігіт
жүз жиырма килограмм салмағы
ы сол жігіттің туған күні бүгін ы жанай туған күнің құтты болсын бақытты бол
екі кішкентай ханшайымы бар
солардың қызығын көр артынан тағы да ұл қыз ере берсін дейміз
баяшка деген ыыы сұлу жарыңмен махаббаттарың мәңгі болып ы екеулерің күнде күнде күнде бақытпен қуанышқа келіп кенеліп бақытты ғұмыр сүріңдер
ы отбасыңа амандық тілеймін әке шешең аман болсын жұмысың алға баса берсін
барша интернатта оқыған сыныптастарыңмен жұлдыз эф эм радиосының атынан туған күніңмен
бүгін мінекей әлжан деген керемет хиттардың авторы келіп отыр
туған күніңмен жанай бақытты бол
ал енді ыыы жоқ ал сізге адамгершілік қасиеттерін сақтап қалу үшін сіз не ойбай қыздарға не болған бүгін әлжан келіп еді бәрің потеря болып
қонақкәде болсын жанды дауыста дейді болады
ақкөңіл ашық қарапайым сияқты бір қарағанда серғазы дейді
иии мықты айнұр байқашы сен күйеуге шығып кетпеші тағы да тағы да деппін ғой
жақсы таңғы шоу достар жалғастырамыз
таңғы шоу
көк қызыл сары тастың түрін
ойнайды шашып
алатау төрем шіркін сүйесің
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
ал таңғы шоуды ары қарай жалғастырамыз
бүгін бізде қонақта әнші композитор көптеген хит әндердің авторы әлжан нұрлыбекұлы және гитарист серғазы келіп отыр
енді негізі қазіргі таңда қандай әншілермен жұмыс жасайсыздар
көптеген хиттердің авторы деп отырмыз ия ыыы өз аузыңыздан естісек әлжан мырза
қандай әндерді жаздыңыз
мен енді ыыы қазіргі таңда сексенге жуық әндерім бар шыққан ох әншілер орындап жүрген
көбісі енді білмейді ыыы оның жетпіс тоғызы ғана хит болды ия
жетпіс тоғызы хит болды айттым саған ерасыл хасенге ән берме деп
біреуі біреуі әлі шыққан жоқ десең да мхм
енді көптеген әншілер төреғали төрәлі бауырымыздың ыыы әндері
нұрболат абдуллин ммм сол қай әндері айта кетсеңіз атап атап
төреғали төрәлінің жаңа ғана тыңдаған алматы алматы ең алғашқы махаббатым төрешім екі
қаладағы ауылдас ыыы құдай қаласа жақында тағы шығатын әндері бар мхм
ыыы сосын нұрболат абдуллин бауырымыздың альбомға жақындап қалды уже құдай қаласа шығатын альбом шығарсақ деген ниетіміз бар сағынған шығарсың деген әні сіздікі ия
ия сағынған шығарсың бір бақыт кеш жарық алматы
ал сен мені тыңда көптеген әндері бар жүрегімді ұсташы деген
жүрегімді ұсташы ұста менің о әдемі ән керемет
ыыы сосын жаңағы бағлан әбдірайымов ағамыздың мен сені жақсы көремін бір адам уақыттың қадірі мхм соңғы шыққан
айдар тұрғанбек ағамыздың әндері
жігіттер квартетінің жастық шақ деген әні
жуырда тағы бір өлең шығады
ыыы сосын тағы да мұқасан ағама жаздым
енді ол өлең тақырыбы сәл кімге дұрыс болмайатыр мұқасанға мұқасанға жаздым қандай ән
жаныңды шығарам деген бір өлең ааа
тағы да бір өлең жаздық құдай қаласа ол да шығады
ыыы сосын кенжебек жанәбілов ағамызға жазғам жаным деген
ыыы сосын гульмира мен зульфия деген жаңағы анасы мен қызы деген әншілер бар ол кісілерге де жазғам
ол кісілер кімдер ақшасы көп кісілер ме әлде
шаша қысқа қыз ба иә
сол кісілерге де жазғам
жаман ия біреу сені сөйтіп қана танитын болса шашы қысқа деп
сосын дана кентай деген өзім досым бар ой ақылбек досжановтың қызы ғой ия
сол кісіге жаңағы ұзату деген қыз бақыты деген өлең жаздық
қуандық рахымның осы жақында ғана шыққан дуэт гаухар деген қызбен
тағы да көптеген әндер жаздық енді есіме түспейатыр
ал серғазы мырза сіз кімнің әндерін өңдеп жүрсіз
мен сол жолдасбек абдиханов ағамның әндерін
сосын осы соңғы шыққан бағлан әбдірайымов ағамыздың әнін сосын ыыы айдар тұрғанбек
енді жақында ыыы айгерім қалаубаева әпкемізге жазамын бұйырса тамаша жаңа ән тамаша
ссс сосын бүгін менің тұсау кесілетін әнімнің жаңағы аранжировкасын жазған
ол ән қалай атайды
ол ән ыыы қоштасуды қаламаймын мхм
сұрақ көп негізі ия әлжанға да серғазыға да
қазір ыыы серғазы ыыы өңдеуін жасаған жолдасбек абдыхановтың біз екеуміз бір адамбыз деген әнін тыңдаймыз мхм
одан кейін жалғастырамыз үш сегіз жүз сексен сегіз жүз бір үш сегіз жүз сексен сегіз жүз алпыс екі хабарласып билет ұтып алып сол әлем барысына барып көлік ұтып алмайсыңдар ма немене қарап жүрсіңдер кеттік
эфирде таңғы шоу
біз екеуміз бір адамбыз
туылған екі анадан
сүйемін ақ сезіммен
шығатын шекарадан
жер жүзін жете ораған
таңғы шоу жұлдыз эф эм де
серғазы әлжан нұрлыбекұлы осындай екі талантты дарынды жігіттер бүгін бізге қонаққа келіп отыр
ы хабарласқан тыңдарманымыз бар екен әлем барысына билет ұтып алайықшы деп ия мхм өркен және жоламан
өркен ойнап еді ғой ұтылып қалған ия ия а ө қайтадан
сол өркен бе екен мхм ассалаумағалейкум жігіттер
уағалейкумассалам
ааа өркен ғой бұл
жоламан жоламан өркен қайда
өркен кішкене жақындасаңшы
дауысың алыстан естіліватыр дегенім ғой
аха ал жігіттер сонымен ойынның шартын білесіздер ііі бүгін қонақтар бір сөз айтсын әлжан айтсын енді әлжан қандай сөзден бастайды ойынды
бір кез келген сөзді айтшы
алға алға дейді ал өркен баста алға
алға алматы
жоламан алло алматы деді ыдыс
санат талғат талап
қандай дейді талап дейді парақ
талап дейді п парақ деді ғой а парақ дей ма мхм парақ дейді қ
өркен қ дейді
өркен қ дейді қасқыр мхм
рауан ыыы намыс
не дейді намыс намыс намыс
сауле ербол лақ
қазақ қоян ыыы ноян ноян

н нарды нарды ыдыс ыдыс айтылды айтылды
сонымен кім жеңілді
жоламан ғой деймін ия жоламан сізге екі билет деп жатыр айзат
жоламан сізге екі билет ыыы жеңген жігітіміздің есімі өркен өркенге төрт билет
көлік бұйырсын жігіттер әлем барысына барыңыздар құтты болсын
ал рахмет сіздерге хабарласқандарыңызға сау болыңыздар
осылай мінекей бір сөзді қайталап койды да
ия жеңіліп қалды жеңіліп қалды өкінішке орай яғни
өркеннің көлік ұтуға деген мүмкіндігі көбейді екі еселенді ия төрт билет ооо
ал бүгін қонақта әлжан нұрлыбекұлы
әнші композитор көптеген хит әндердің авторы және серғазы ы гитарист өңдеуші
талай хит әндерді өңдеп жүрген жігіттердің бірі жаңағы өзі айтып отыр біздің жұмыс көрінбейді ғой деп ия
ыыы кейде бір ашуланбайсың ба сол үшін
жоқ енді ііі өзімнің мамандығым осы болғаннан кейін ашуланбаймын
күшті боп жаңағы сахнада әдемі болып киініп ап жейдеңді кіндікке дейін ашып тастап тұрғың келмей ме
ондай да арманым бар енді құдай қаласа
не істеп отыр құдай тамаққа келген адамға ұқсап дейді сұраққа жауап берсеңдерші дейді
қандай сұрақ қойып әлжанның шай ішіп жатқанын көріп қойды ау деймін
ал жігіттер ассалаумалейкум болашақ әйелдеріңіз яғни қазақ қыздары бойынан қандай қасиеттер көргілеріңіз келеді дейді
бұл бұл сұрақ енді ыыы әсіресе бойдақ әлжан ғой деймін әлжанға қойылып отыр ғой деймін әлжан
болашақ әйелімнен енді инабаттылық ыыы жаңағыдай сабырлық сұлулық
ыыы жаңағыдай енді біз өнер адамы болғаннан кейін үнемі түнде жүреміз ғой енді тойға барамыз студияға барамыз
түсініспешілігі мол адам болса тәрбие көрген одан басқа ештеңе сұрамаймын
ал серғазыға қандай қыз керек екен
маған ең бірінші қарапайым ммм инабатты тәрбиелі жаңағы ыыы түсінігі мол
ммм миды ашытпайтын десең әлжанның әйелі сияқты өзі ия
жоқ жаңағы сипаттаған әйелін айтам да болашақ ия мхм
қайырлы таң жігіттер амансыңдар ма ооо жарайсыңдар дейді саттар ерубаев жазып отыр
рахмет жігіттер ең бастысы төркіні алыс болсын дейді
мхм неге ыыы бұл хатты әділет шаяхмет жазып отыр деп айтпай ақ кояйын қазір үйінде енесі келген сияқты естіп қойса ренжіп кетіп қалар
талаптарыңа нұр жаусын бағындырар биіктерің көп болсын дейді
ия таңғы шоу достар жалғастырамыз
таңғы шоу
жарнама
орта азияның примадоннасы юлдуз усманова
он сегізінші қараша республика сарайында жаңа бағдарламамен мен сені севамон атты ән кешіне шақырады
юлдуз усманова басталуы он тоғыз отызда
байланыс телефоны сегіз жеті жүз бір алты жүз бір нөл екі жетпіс
жарнама қызметінің телефоны
адамдар нағыз данышпан
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
мынау ы бір ағамыздың хит завод деген заводы бар еді білесің ғой қай ағасының ия білем аха ыыы
сол хит заводтың жігіттері бүгін тағы да бұлар да хит завод
хиттан хит а хиттың артынан хит шығарып жатыр
ы оған дәлел мына жерде хит адамдар қосылып жатыр бізге әдемі ай дуэтінің қыздары саттар ерубаев нұрболат абдуллин ақылбек досжанов
ақылбек досжанов білесіздер бас проның қожайыны
ыыы ия жаңағы қазақтарға пайызсыз несие береді ия төлей алмасаң кешіре салады өте керемет
ия сен энергичныйсың ғой даже сенің қасыңдағы қыздар шыдамай кетіп қалады дейді
декретке ма
әзіл әндер жаза ма екен дейді саттар ерубаев сұрап жатыр әлжан
болады жазуға
шабытқа байланысты ғой бұған дейін жазылды ма әзіл ән
жоқ жазылмады
ассалаумағалейкум қалайсыздар амансыздар ма серғазыға сұрақ дейді гитараға ақша төлесем үйретесіз бе дейді
ия үйретемін
бірақ дәл қазір ақша төлесем деген сөздерді алып тастайықшы бұл сөйлемнен
гитараға ойнауға үйретесіз ба ия ия үйретемін
молодец деп жазып жіберіпті біреу бірақ бұл әлжанға екен
ассалаумағалейкум қалайсыздар амансыздар ма әлжанға сұрақ дейді
ыыы шынымен әзілсіз шабытты қайдан алады екен дейді
кейбір композиторлар кейбір ақындар өзінің сүйіктісімен ұрсысып қалған кезде ән шығарады дейді сіз ше дейді
мен шабытты әр кезде әр түрлі болады ғой
ыыы енді сүйіктісімен ұрсысып қалған кезде ғана ән шығады деп айта алмаймын
табиғаттан аламын шабытты
жалпы тау сондай жерлерге жиі шығып тұрасыз ба өзіңіз
ия табиғатқа көп шығамын
ыыы жаңағыдай енді әркімде әр түрлі ғой бірақ менде көшеде кетіп бара жатсам да ән шыға береді негізі
оны бір алла біледі дейсің ғой ия қашан келетінін
ыыы былай дейді ііі ы серғазы маған да гитара үйретіңізші дейді әдемі ай дуэтінің қыздары
танисың ғой ол қыздарды ия ия танимын
о ол қыздар бай екен ғой ия дүкен ашыпты алматыда
мынау шевченко көшесінің мұқанов көшесіне қиылысқан жерде кішкене ары қарай
былай дейді ммм әлжанның данаға жазып берген әнін қойшы дейді қояйық дегенбіз ұзату деген ән ия бізде жоқ екен бірақ
ақылбек жіберсеңіздер біз көрдің бе араласып тұрайық деп айттым ғой
былай дейді ы таланты танылмай жүрген әнші көрсеңіз әніңізді тегін берер ме едіңіз
ия хабарлассын неге
ия күрсініп айттыңыз ғой алып жүр ғой бәрі тегін дегендей
жоқ әнді әрине ол орындағысы кеватқан көптеген әншілердің бәріне мен
ыыы ондай баға қойып менің әнім мынанша тұрады деп ешқашан айтқан емеспін
шамамен қанша тұрады екен біле аламыз ба қазір әлжанның әні
мысалға нұрболат абдуллинге жазған ыыы сағынған шығарсың рэп оқитын нелері бар ғой
оның бағасы негізі баға баға қойылмаған ешқандай әнге
бергенін алғанда мен өлеңді сатпаймын
ыыы олар өздері жаңағы рахметін айтады маған
сол рахметі қанша мысалы сағынған шығарсың рахметі қанша
енді доллармен айтқанда мың доллардан кетіп қалады ау
мың доллар берді ме сонда нұрболат сол ән үшін
одан да көп берді ау
нұрболат абдуллин мен ақылбек досжановтың есімдері енді бірге аталып жүреді
шаншарға билеттерді